Ndraikindraika izy io mifandray de ndraikindraika sy mifandray satria raha ohatra hoe misy raha agnatin'ny <hesitation> ef- misy raha niheritreretiko io de rehefa rehefa amason'olona io de sy voatery voat- <hesitation> voazakako satria ohatra hoe hafa raha zakain'olona akeo de sy voatery le heritreretiko zany zakaiko fa voatery miova raha hafa.